Ká ni xakua kadantoni niya layingui, ñaivii xa'á ku zanahoria, nrida kingui xanó zanahoria, diundu luxhi luxhi daxendenó, daku azucár dakeño ñí dakeno limón ni xu xanó, inka nreyu xa'á xano kaxii inka ñayingui xa'á savila savila kú kaxi medico tradicional xayoó ya'á ajan kada ka ka kaxi xa savila taxnunu nu nunu, taxtuno iin hora uu hora taxtuno ditano xud taka takanta nunu kaxi, ko inka ku tikuiti daxhendeno tikuiti hí taxtono no nono, xa ku kono ko kendono iin iin nu nu no luxhi no yun no itu, itano há nguichi nguá xando xu kano xa'á, ku zanahoria savila xhin tikuiti xuku kano xa'á ku kanda nono.